Music mi de la sɛla n kelum tara <hesitation> maaseŋɔ zo'e zo'e gee music la fu wan nyaŋɛ iŋɛ music ti la iŋɛ suŋa de la see ti fu dikɛ niŋa gulesɛ sɛla la sɛla ti yuunɛ la dɛna. See ti fu gulesɛ la biŋɛ, fu wan gulesɛ ti biŋɛ ba'asɛ, ti fu nyaa dikɛ nyaa yuum. Fu wa ba'asɛ bilam fu wan bisɛ ti yuunɛ la gulesɛ suŋa <hesitation> yuunɛ la mi fu ta'am yuuna suŋa. Then ti fu nyaa dikɛ nyaa kiŋɛ studio ti ba nyaa ta dikɛ music nyaa pa'asɛ bini ti fu yuuma gee ti music la mi ŋmi'ira.